थर्मामीटर को साफ करा– सबसे पहले थर्मामीटर को साफ पानी या अल्कोहल से साफ करा। तापमान मापण वाली जगह पर रखो – अगर शरीर का तापमान मापण हो, तो थर्मामीटर को मुँह, बगल या शरीर के अन्य हिस्से में रखा। ते का बाद समय पुरु हों न दया फिर नतीजा देखा।